Oh leroa, za io misy fotona leroa e ndraiky andro zay nahita karazana hitanao le boussole magique reny leroa, io zany tonga de <noise> mahamazika anazy zay io zany manondro plasy misy <noise> karazana harena, tonga de laolo io zany tonga de nanaraka an'io raha io akeo tonga de lasa antefà zany laolo io lasa manan-karena be zany leroa, sambatra ndraiky leroa laolo iny e.